Vai jummõl, ma tiiäki-eiq. Taa sääne tomatikastõq, tomadikastmõkonserv, tuu vai või vast ma paku aastit saistaq. Tuu ei lääq joht halvas.